पेंग्वेन बरप में रोहने के कारण भी गर्म रोह। की ओसा रोह गर्म, की इदे डांग पाखडा रोह चे। काई गर्म रोह तेरें चे। काई बरप मां भी गर्म रोह। पेंग्वेन बरप में रोह चे काई गर्म रोह चे। काई बरप मां भी गर्म रोह चे काई बरप मां भी गर्म रोह।